Agar men Yerdagi oxirgi odam bo‘lsam, vaqtimni qolgan bilimlarni o‘rganishga va tarixni yozib qoldirishga sarflardim. Omon qolish uchun zarur vositalarni izlab, tabiatni o‘rganib, yangi kashfiyotlar qilishga harakat qilardim.